ସେଂଶୂଟ ଦୂଈ ଟୀ ପ୍ରମୁଖା ପ୍ରକାର ଅଚ୍ଛୀ ସେଂଶୂଟ ଦୂଈ ଟୀ ପ୍ରକାର। ଅଚ୍ଛୀ ଵାନ ପିସ ଟୂ ପିସ ବିକିନୀ କିମ୍ବା ଏହି ଦୁଈ ପ୍ରକାର। ହୋଗେ ନୋ ହୋନାର ଈ ପାର ଏଥଲେଟିକ ଲକ୍ଜରୀ ଡେଜୈନା ଟ୍ରେଂଡୀ ଇଵାମ୍ବ। ଫୈନବୁଲ ସ୍ଵିମସୂଟ ତେ ଵଶିଷ୍ଟ ମୁଖ୍ଯାତ୍ର ବିଭିନ ପ୍ରାକର ଏଵମ ସକ୍ସ।